أكمل هذه القصة: ذات مساء، اكتشف رائد فضاء نجمًا جديدًا يلمع بشكل غريب. كانت ألوانه تتغير بين الأزرق والأخضر بلمعان، وكأنه بيرد عليه أخذ رائد الفضاء يقرب المركبة نحو النجم، ليكتشف أنه مش نجم عادي، هو بوابة بتودي إلى مكان مجهول قرر أن يخوض المغامرة ويستكشف هذا المكان ، وهو يعلم أن مصيره سيكون بين ايديه